Rolin Pins kam kuugal mum kanngal woni, gam jogoo kareeji, gam hamƴa jogoo kareeji, taa ɗi sankitoo, taa ɗi njana, taa ɗi kaɓitoo.